طي الملابس يعتمد على نوع الملابس الي احنا رايدين انو اي- نطيها، مثلا في حال اذا ردنا نسوي طي للبناطيل ف الخطوة الأولى راح نثبت البنطال من الخصر و نثبت الأرجل معا، و بعدين راح نقوم اي بطي البنطال من المنتصف بحيث انو تصبح الأرجل فوق بعضها، ايي- و بعدين نثني البنطلون من المنتصف او الثلثين حسب الطول اي- حتى يصبح حجم مناسب للخزانة.